La estufa me recuerda dela toñá i del iviernu, i dela caloría del hogal. La tranquileza de sabel-si segura i calienti. Ara nel branu comu andamus paí tol día a relva pos no semus coscientis peru quandu sonin las nochis escuras i frías, mos tomamus cuenta dela suerti que tenemus de no tenel qu'estal passandu fríu paí pa un choçu con un cachuju lumbri. Enque ara cola flama que tenemus pos tapocu no me peta de palral más d'estufas.